Bime feko khiomhan de iyemi naghe beme uhian mhe mhon le enime iyeme na feko gha be makian mena gha yi school, egime nagka yowebeni <hesitation> mhemhan miomha no riyobon mhen irime ghi yakpa menagha rowa, megizeyo menatita yowa inimena mi obho lahan ukpokpa oname una ogua lor nowe lue iwina mena naee imiome memafelao gha i oue iwina egoma mafeko luole nimena dho guel, me ghi gue erodime, enokpia na no rimegha rie ni siwina era onadima ehinee ona denime egioginadeni mheni menafeko ghayawina bho wa mhe ma se mue egiana sukpon manfeko yagha wina bho wa menafeko laokigho egi mena winani me nado gha hamhan omonome nodion menado bio, mhena bio omo olahuo menafekomanage menafeko do, fekodo ogize kpeee. Iri meya feko dodo do do mena do mue giana winna egimena do yamue giana wina ninia mena feko <hesitation> gha su kpon <hesitation> mena kokigho <hesitation> mena dor dor di machine nor gieva mena reko sukpon mena do de na ya lue ole ukpon hia rere mena dor del mel na do del mel na der biomo nor mel nor gieva mena feko gha koki an khian ma bhor dime na feko do khian ma na feko lue okhi sekpe eghian ena dor gumel gha ven bhe ni ghie iwina irio ebho ya timel wel packi ghario wa hehe ghariowa nuwel feko yagha sel sukpon bho wa irio mel ya wel hmm ohuma irio meya kpa mel na hel mhi mel na hel gha riowa egime mena gharo win mena feko dor gha sukpon bhowa egime na feko gha sukpon ni irio mena bhe do mi iyobor ena wume khimu nuwe dor yai winna bhe gie diana mel gha keni winna ni-re midor sel ya-eniwina ni mel lueni mi do seye gha winne Kiowa na dao yeniwin aduo gha wina mhe ho doko me igho <hesitation> mhenaghi do mighi bhobom menaghi fe feo do ghamenge megha bhe sekpon bho we mhe ye debale megha se, whebhe laluelayin eghian hie reren enaigbelo bhegbe me mhe wan do ghe shan-gue iyodime nad bhedogha help me onan domime omhan hiea nedorel oha doguime ghabole meweife oselobue ole yan yan kpable, irto mhe feko yemanagi osalobuana bhe dho lueni mhidho feho gha dagi ukpe ni, eni wina nanian olefeleo ya leba mhe bhe imgbo, mhe bhe mabale, mhe nawe oselo bua noluo na nimhe ole obilu enomhan selu bhe gbe me ole sele, ene gime agbon hia rere nehuwan wo wo enese ye ri yobon nimhe ebi nae yan lehien bha nagho na nimaheseye lehionien Oselebua niwe niweaqeva niweaqemaroka niweaqo okpi-kpa niweaqahho ota iqueben nimahireye oselebuka ofure yo niqemahirere ahuma luina ni mali obohirere oselebua nileronouro onaromonmaha coni niselebua uowowo niyaomahuma ota iqueben nqamakoleyaka abeuhma akulekua oselebuanayota nayohu nayomahi rerere oniqumakuleyako mumaunmayakuleyako anoselebuan nimaqa nimata oyaqamakdeyakwa oselebua nimaqa mazeweamayipadalena ozewe maliquo maremayeki marere mawinana menaqua anselebuni onaseluwa noyota niyota navie niveasu nivaavn niveaqava noseya asumah aniuqa qomonime omqouoruda nme niname <hesitation> oselebua uobosiyeku ahemasi maueiquo vayeaba miyobotaluhnfiomekea aba onwewenme niniosebua naqemahe qhon qhon no jaqafumere ojaqafudure ajaqafuomore naj aqafutimere aoqamana qhon qhon <hesitation> nfuota iqueben re ni ofure anolta iqueben niwinana namaha rerere no kpi-kpo u nouho u noselebua niremusenima a mahi koaukuda